Owu ndidu eti uwem afan eti eti nda ke inem mmi ndiọñọ. Enyene owu emi nkekudde idem nsie isonke. Ndin mma enu inyeneke eyin. ami nyekabade ntie nte eyin nno e mma emi esikọm min tutu, eye inyuñ isesieke, mmabak ndahanda nka mbine e nte edi didie udia idukhọ-o se imo idiade oha mfin. idirianyin idukhodu se Imo idiade, nte kukere. Ndi mfiak nka ufọk nkanam udia mma mmen nsọke. Eye min o ke Abasi anam nnyin ma emo ibuanake ukpọk mkpo kied, edi Abasi esi min nte eyineka, nte eka, nte owu emi anamde mkpo ono owu mikipke se owu mfan atinde. Idam mme oro kpak ndidaha nda nkeyere isikemeke ami ndi owu eme nka mmenede e nnim nyed e idem, nyed idem mma nda nkwehede e idem, nda ofọñ efen mkpokho e nsine e o odia udia. idia udia ima ami nte idap idọñ fin nyọñode nama kukere utaña udia ke nyedi ndinam udia nno fio. Owu ndidu eti uwem afan eti eti. Mekud owu eme edide enyene edi ekid owu eke inyeneke, e katua e mbom, Inyuñ inam e kase ọkuk ete o ete be mida nwam Idam. Ete akama okuk oro nte esie e ete ah eyin nse ke imo inam ino fin. mbak etudo uto ufan eke ono omo. Ete ke imo inamke ino fin inam ino Abasi ke Abasi ọdọhọ yak owu kied kied eke enyenede ukeme yak atua owu emi minyeneke ukeme mbom, mekud ke owu mfen inwoñ owu emi akpatakde. ete ikisie owu mfen ekeduk inwoñ oro, anam utim ama ono e, oto inwoñ oro ama ekem ino mbid, ekesi nobid oro ama ono e, enye mi ke idiọk itie. idiọk itie nsie ekedi ikaneke isoña idaha isañ, akama etie adri ukid, adri ukid, ikpikemeke ika ikanam utim oro edi Abasi esi netu owu ono e, owu ekedi andiyiaña, mmedu ke ami mmaka isan, ke ini emi nnyin isuk idukde mkpo isan ika ekesim ini emi eyemde ọkuk owu esii ete o imo inyeneke o, mbok ka wana bo akpri se imo inyenede emi, owad uwad ete imo iboho o ofoño ndisin mfina ma mma emi, nte ete kpoñ kusin mfina okuk ifan isukho e siak ono iuñ ami ntad ekpad nni nsi ọkuk oro nno- e da sin ekem ke eke mma oro. Mma emi emenede anyin esie min, ete min ofo anam uto unwam emi ono emo, etu mmo? nte mma kukere itie ntude ke ede Abasi anam ono fin, ke idighe ami nnom nno fin, ke Abasi odoho yak nnyin inwam owu. Ke enye anam nwamde fin, mma ete ke Abasi lyekama fin, unwam eke anwamde emo mi, Abasi iyenwam fin, Abasi Iysin asọhọ ke itie emi ofo eside. Abasi Iyedian nkori ke nkori ino fin, iwk ndinwam owu afan eti eti. Mekud ke eyin nni ọkọdunda ke esen idid ndin eyin nni esifan Idu eti eti ma enyene ufọk oro. Se enyene ufọk oro anenem eyin ekieme e esin unwam, se e nanam ekiene esin unwam, edisim ini emi edọhọde ekpe ọkuk ufọk, Isua abahade yak ekpe ọkuk ufọk. Eyin nni ọnyuñ ekekpe ubọk ke ọkuk ikemke kaña- o, mbọk yak e- wana obo se idude emi. Ete eyin nni ke mfan emi ofo akanamde ono emo, ke unwam emi ofo akanwamde imo ke itakke, ke ofo udubo usiene unwam oro, ete enyene ufok ete ke nsukhọde idem ma unwam emi ofo akanwamde imo, ke imo idino fin usiene oro mfin ami ke se imo ujemde ndida neii fin usiene edi ibad ọkuk oro ekesukhọde ke imo idọhọ kukpe imo aba, ke imo imọyọhọ ke se ofo onode imo emi, kori imo imekud me mfan, me mfan. Esa ufọk imo eke kanade ofo edi owu emi esikuadde.